Wor Japanin kunnen dib ede sagale innin nyaat, sagale akii workiafa, yaani innin dib ede boffa nyaata, hanqarqaress fa nyaata. Sagale ishin lilla nguvu itkannit sagale wonnia akan nyaati ishin amminen sagale orrua akan nyaati, amminen sagale baharianen hin nyaati bisan maanya kasa gurte dete dabeti. wor kunnen wor dib ede yaani culture ishian yaani dini hinkabdu dete masanamufa abudi. amminen sagale tannen dekeni bare hiabuden sun geseni achi nyaati dib ete.